मेथे पैंट कमीज कुर्ता सुलवार खासकर पैनू जू बुल्द म्मार यां अलावा मि ज्यादा फैसन पंसद भी नी करदू। साधारण कपडा परदू मी और जू मेथे सुविधाजनक लगदू जू कपडा वे मा मी आरामदायक मनदू वू कपडा बस म्यारू ई चा कि कपडा फटूयं नी वा और ठीक ठाक वा कपडा जू झपझपू वा जू कपडा।